Mam wan mɛ n yire sɛla n sɔi la, la wan suŋɛ mam to n nyaŋɛ bisɛ n beere vom yɛla n ani se'em gee ti dãaŋɔ kan bɔna. Gee fu san kiŋɛ ta paɛ dei, fu wan yɔ ligeri ,ligeri la ti fu yɔɔra la san ba'asɛ see ti fu le magelum ee ligeri yɔ gee fu san ŋmibe dikɛ ligeri la mɛ fu miŋa dinɛ, la wan suŋɛ fu zina tã fu beere.